Velaí. Pos estamus a entangal un viaginu pal mes. Entovía estamus a decedil el sitiu. Mos peta un sitiu nel monti peru con un poquinu d'ambienti. Qué... te vienis? Era estupendu que te viniessis, quantus más seamus, pos tantu mejol. Mesmu agora estamus a miral alojamientus i ocionis pa movel-nus, assinque si t'enteressa, entovía pueis arrayal-ti La idea es passá-lu bien i atalantal un poquinu. Mos izis lo que piensas...